Á pasëpor boko cíwun káandandite umundu. Mëënkábá pëëyá báyas mbos mëënţoŋ, fok këënţas kël uncíwun káandandite. Mëënkáaţ kël, mëëndi këëmpurir pëyá mbos mëënţoŋ. Acímpi káandandite këënţas kël kúuduyá mbos mëënţoŋ, këëwel kël, këëţas kël káabá, këërunká yand báyas bulawal mbos mëënţoŋ. Cíwun káandandite wul, mëënkáaţ mëëndi káaya. <hesitation> mëënká bul kay, amband mbos mëëntoŋ kul cínkun kí meenkí këëncil kul kan. Kul kákoon mëëncíinţí, mëëmbos mëënţándánamun. Kul ká cínkun kí meenkí <hesitation> injon dël cíwun náfá uwël ţí bëwínjí.